Este jaa kitiuyo jaa kua ya chií nunkavayo kaa inn xii, xii nuu ñeía tiliga kusuo te kaa una jaa kua te este kitiuyo nii ñuu yua achiyo te este íoo genioyo jaa kaa kixii kaa una, xii kaa tnn te kaa tu koií kaa kuu, xii kaa uu kaa tu koií te este, na chií ntukotuna, kixina ka iñi te tu koona kaa kuun jaa ña’a este na staara veena, na stara, nou ttií tiun sa’ora yuu ñura te yua te vasa jaa kunchara ujún nu ntikoora yua te, yua te kontoo yu ñuu yuo te vasa sa’ara staa pero a este a las cuatro a ntikoora.